Kalau untuk prioritaskan ini pecahkan masalah ini hele leleo lebae ala pecahkan masalah nai daebafak daripada ala harus lebih ini utamakan lo eksplorasi.